N'yi webun to a cama nɛ ma zora ɲun, to a bunh n'se.ma beranɛ ma o ɲuɛn-ɛn a ɲu to zoo abunh n'se.